Ман то ҳол дар Чили набудам, вале фарҳанги ин кишвар ба назари ман бисёр ҷолиб аст. Чили як кишвари дароз ва танг дар Амрикои Ҷанубӣ мебошад, ки аз биёбон то кӯҳҳои барфпӯш тӯл мекашад. Ин гуногунӣ дар табиаташ дар фарҳанг ва ҳаёти мардум низ инъикос ёфтааст. Фарҳанги Чили омехтаи таъсири испанӣ ва анъанаҳои мардумии асли минтақа мебошад.